í kvöld ætlum við að kynna okkur

af víkingaklappi karlalandsliðsins í fótbolta ekki þennan samt

líka að líta á æfingu á stórskáldinu sem verður frumsýnt á föstudag en við byrjum hér í Gaflaraleikhúsinu á mömmu klikk mamma klikk byggir á samnefndri verðlauna og metsölubók

Gunnars Helgasonar hér segir frá Stellu sem er að verða þrettán ára og óttast að mamma hennar sé gengin af göflunum og eigi eftir að leggja afmælisveisluna hennar í rúst um hvað er mamma klikk hún er um það hvað það er að vera venjulegur hvenær er maður öðruvísi en aðrir og hvenær er maður kannski pínu fatlaður þannig að já þetta er um það hvað það er að vera venjulegur og það vilja allir unglingar vera venjulegir en samt spes ókei mamma lofarðu að öskra ekki ef ég tek klútinn úr munninum á

sem finnst mamma sín orðin algerlega klikkuð hún á mjög erfitt og er að reyna að breyta mömmu sinni tengir þú mikið við Stellu ekkert rosalega mikið eða ég er bara frekar vön

mamma mína er

svona pínu klikkuð eða samt bara skemmtileg og hress kona og ég er bara

ekki eitthvað svona vandamál ég myndi kalla

mér finnst það þurfa að vera söngur og dans og gleði og litir við erum með skemmtilegustu

uppfærslu allra tíma af hverju er mamma svona klikk hún er bara svo ótrúlega hress og skemmtileg hún er uppátækjasöm hún er óperusöngkona og er að æfa hefur gaman af því að leika sér maður er að átta sig á því hversu margir á Íslandi hafa lesið þessa bók og það að fá að að gæða

lífi á sviði er ég finn líka

svolítið stressandi því mér finnst ég vera að að

hvernig leysið þið það í leikhúsinu það var

fyrsti höfuðverkurinn ég var búinn að prófa að skrifa leikgerð án þess að geta leyst þetta henni var hent þannig að Björk tók við og kom með lausnina fólk verður bara að koma og sjá hvernig við og hvað við erum að leysa tengirðu eitthvað við þessa persónu já já ég get alveg verið pínu

klikk en hún er

Jóhann Sigmarsson myndhöggvari vinnur nú að viðarskúlptúrum af íslenska karlalandsliðinu í fótbolta strákana okkar heggur hann í miðju víkingaklappi í hundrað ára gamla úr Reykjavíkurhöfn þetta eru gamlir drumbar sem voru rifnir upp fyrir nokkrum árum og átti að fleygja ég tók þá og

þurrkaði þá alla og var að búa til húsgögn og svoleiðis úr

eftir að landsliðið komst á h m í fótbolta fékk ég hugmynd um að gera landsliðið í höggmyndir og að þeir væru að taka víkingaklappið landsliðsmennirnir sátu fyrir hjá

í myndatöku en hann vinnur

og þetta voru nokkur hundruð myndir sem ég tók af þeim og þeir voru mjög almennilegir og mjög miklir atvinnumenn og höfðu mjög mikinn áhuga á þessu það er einhvern veginn þannig að íþróttir og listir haldast í hendur þetta göfgar mann

við erum að reyna að fjármagna þetta

þau fyrirtæki sem eru aflögufær að geta gefið styttur til k s í og við viljum að þetta sé nokkurn veginn gjöf til k s í frá fyrirtækjum og fólki í landinu stórskáldið er nýtt leikrit eftir Björn Leó Brynjarsson sem hann samdi þegar hann var leikskáld Borgarleikhússins

Rakel sem á í blendnu sambandi við föður sinn efnistökin eru svona svolítið það sem er í gangi í nútímanum það

svona verið að endurskoða sannleikann í heimildamyndagerð

tímar og allt það uppsprettan minni sannleikur miðlun efnis Pétur þið þekkist þið tveir

frá fornu fari er það ekki ég held bara að við séum bestu vinir sko

að vinna með besta vini sínum mjög erfitt Bjössi er erfiður og maður sem hefur stigið út úr siðmenningunni og kemur sér fyrir í frumskógunum í Suður Ameríku sem er dálítið óvenjulegt hann er að takast á við marga hluti andlega og tilfinningalega þau eru öll að reyna að kljást við sannleikann og miðlað sannleikanum í bókmenntum í leikhúsi eða í heimildamyndagerð textarnir í verkinu bera svolítil einkenni þeir eru svolítið svona ögrandi og óvenjulegir kannski að sumu leyti svíður ekkert að flytja sumt af þessu svona fyrst þegar maður sá þetta þá var þetta kannski

svakalegt en svo þegar þú ferð að persónunni og verkinu þá er þetta kannski bara partur af því

dálítið eins og manneskjan er sjálf stundum er gaman og stundum er erfitt menningunni er þá lokið þessa vikuna en það er

um helgina til dæmis í Tjarnarbíói þar sem ógæfunnar frumsýna einleikinn

Ebbi fyrirlestur upp úr bók sinni skjáskot hér á Kjarvalsstöðum er allt á fullu við undirbúning á yfirlitssýningu á verkum Ólafar Nordal sem verður opnuð á laugardag norður á Húsavík stendur

barði í Bang gang

ætlar að Jóhann Helgason að syngja um ástina og lífið á afmælistónleikum

bandaríski fiðluleikarinn Joshua

hér í Hörpu á sunnudag en hann vakti heimsathygli þegar hann kom sér fyrir á lestarstöð og lék klassískar perlur á rándýra fiðlu fyrir grunlausa og frekar

verðum á okkar stað á mánudag